olama waele molu metale mitawanao molu ya yae molu mitale upatu sae ilue ue eru na sa olama waele olama waele mitale sa si tunue a ahatu bisa si ute ute hatu a e ute hatu olama a hatu soure soune kasibia re lain se lau e mansa e mansa ehu ta'e tae ohue ohue lama kara basare sa'a ire se ta'e i tue olama la'o tue olama a la'o ehu sae oti a mase ina sewa lim se a am se eu e an, an ehu tae aka molu olama helu ulo mo sa molu se ae tei tete molu me e tetei molu me ta'e o nana a hatu helu, hatu me ao o ute ute yae a hatu barang rua u rua se hua holoe rua se holoe telu sa se mite olama a hatu sou re. Sou nea kasibe la'a ense utane rela ense ehu eru mulu eu tae aka ilue, ilue mesa sina kae se rabu sie se ehu eru lama wa'aelemre e kam moulu mitale mitale mesa bisa sinakae bisa tunue loi ane he'u ema mure o tae eu ei an an ehu ema tae sua sua olama amane se tumuru lama we si roese ehu tae lama re lawae meta em ohu ohu olama kalabasa se olama e re lawae me saka ala o ala o tae eu ema an mere yo an ehu tae tueo likesa istratlena isratae lie anasime kalo si an setiasi paneni berati suae suae upa amane paamane tae kalu lau use use lia u berati lau palisa langsung tunuru helu tunuru sa pake pario menio pake pario sa tunuru hasina karung la kare awari unare ram pame ehu eru pae toro lama lau helu kalo'o tae ehu. ae su'uma leno su'uma su'uma tae tue olikesa strahat olike sa ta'e ria an an an an an lau tama pari tama pari tae tue ulike sa tae mutu renu mutu re malau apala wama lau anun ten tae kalu re'u susele'u rutae mitale mese mulu mese sisina karu helu lo minwa leha nuntenu reo nua leha nunten tae eu ese helu eu ese nia sae olama waele wa paleng mulu upatu patu tai lue ilue mikale ehu ero lama ma'a ele merem kalu mo saru ehu berati a suwaeru elu a swaeru lo inamse amam se nasi unaro lama pariu se sinakaro lama awarese nae an an ya kasibi se ehu eru anyama ma lae se asona se ehu eru lae pa'a mane an ehu intense mehelu intensa eu ni a helu nia helu sa olama wa'a ele helu wareo wa'a ele tae kalu masa barang selu husa sa se surua sa se sahe huru wehuru lo iteru lama. Olama la ane se na lo'o an inten an dua re'i an telu re'i an uti bisa ni a wera olama wa'a ele tam ni nana tae wera olama wa'a ele i nai nana nana paka inai huturua mese pa'e i eu ka li eu wa aleo lama re meta wanao sa se remulu lae sa se mulu lahu ya isa sa se upatu se kae leuru leuru tae aswa e aswa eru lae yopa ama ae sinu saru nusaru ehu tae si iteru rama pa rio se olama a ahatulo e <noise> wanate se lo'uteru ute i si rabusi isi sinaka isi lo petuai sa rua telu lo an an an an ehu tae aswae ihitimpa aman helu soa pa aman ehu tae i an helu na an ehu su'uma ehu eu esu ruma tae tue strahat strahat starahat to like sa moturum turhanun tensa tanei sa se memane im ten eu nia. Ma <hesitation> anema walama wa'aele mane jadi. <noise>